Dwuma a ͻkͻr do wͻ abakͻsɛm mu a nkyɛ ͻbɛyɛ me enyigye dɛ mobͻhwɛ bi nye da Ghana nyaa ne fahodzi wͻ Ebͻw bosoom ne da a ͻtͻ do esia wͻ afe apem aha akron eduonum esuon mu. Abakͻsɛm kyerɛ dɛ, dɛm da no nna ͻyɛ enyigye da kɛse ma Ghananyi biara siantsir nye dɛ, nna yefi ͻman bi ase ma afe yi dze hɛn ankasa yɛrobͻbͻ hɛn bra.